أنا كنت نحب برشا مادة الفلسفة، ممكن مادة الفلسفة هي اللى حلة عيناى على برشا حقائق برشا حاچات وخلاتني نتعلم التفكير النقدي وما ناخدش حاچات مسلمة لكن نقلبها من كل الچوانب ناخد بآراء اه اه الناس الكوليكا وبعديكا نخرچ بأحسن آآ بأحسن رأي آآ وخلتني ننقد نفسي وننقود ذاتي ننقد المحيطين بيا والعالم الكل.